taku sáa ka´ra u´suu kò´o sa´ri ha tyoo ri ntyini kuu ñaa ña nu´u kuu ve´e liri tyi takuu tyoori ka´ra tani kani soo savi nte punta ka ra sa´ra ñaa ika kuu nu ya yaa uvi taa´ri in ñá´´ a in tá´a ra sa ika kuu nu ñaa sa´ri ta´tun ña ssii´n ri ra ika ika tani siaa sini ri ni ni sinu ñaka ra sa´ra sa kisia ri kuu yati ñaa kaki ri ntivi ri ra ika kuu nùù kisiari ñaa-m tani kani savi nùù ha ni kisia kisia kani savi ni kani ra ñaa yó´o yó´o yó´o iñu ta´tun yó´o iñu ha´ra ñaa yó´o iñu ka´ni kisia kísía savi ha ni kisia ntuu ntee ra ika sa ika kunu kisiari satutu ri ñaa tye´e satutu ri tye+ en ta ii su ntii tu´ri tyi sii sii´n sa´a in sáa taa ti ti ti yó´o iñu ka´ra ñaa tika kuu ri saa´kii ra ñaa ika ika kuu nu siaki ri ika kunu tavi sée ri ha´ra ñaa-m yó´o usia kara ñaa inka sáa kutuku rikuu ri saa tuu ri tyoo ri so su´sa ña ta yó´o ta yó´o ntuuta in sáa sa´ri tyoo ri yó´o yó´o usia ka ra ñaa sii sáa kutu ri sa´a tu´ri inka tyori ra yó´o yó´o una ha´ra ñaa inka sáa kuu ri ss sa satuturi ka i´su ka tye´e su´ka satutu ri tyi ntaa ña kuu ñaa ñaa ku luxi ista tu tu nti´i ha ista ña satutu ri´ka ñaa tye´e ña tavi ista ru ha ika satutu ri ha´ra saá riá ra tika un in sáa ti ti ti yaa yaa ta´tu ya gorra liri yaa xinili ri iya ixini ri ra tika kuu ri sa´a ña kixi´n ha´ra tika kuu ri sa´a ña yó´o yó´o usia ha´ra yó´o una ha´ra ñaa tika kuu ri sa´a tavi ri séé ri yó´o una ka´ra ñaa tika kuu ri ntaa itu ta´nri ka satutu ri tye´e satutu ri nta kuu mi tye´e tye´e tye´e ite ka tye´e tivisía ha tye´e nta kuu mía satutu ri ka sa´ri sa´ri tyoo ri nta´a itu nta´a itu nnta´a tuntee nta´a parixi nta´a ñaa kuu yó´una ka tyi sa sa ku kuu ña´ka ra tiempo ka ta´vi ta´vi ntii so ka sáa ti ntoo mañu mañu ñuu ra ti into yuku ha tika kuu ri yó´o iñu yó´o usia yó´o ta´vi ri´ka sa sá sa´ri ve´e ri ra taa kò´o sa´ri koña ka kò´o ka savi kò´o ka tyi yaa tiempu ña ña´ka kuña saá ri ha ta´vi sée ri tyu kua tyoo ri sa´a ri tyoo ri ra tani sinu ni tavi sée ri ra kuantii sée ri ni ntatyi sée ri ra ni ntoo mii tye´e ha ni sunu yaa ri kahua kò´o tikuria kutiuri tyi ni su´nu yaari hua ñaa yaari kuu nta´a itu´n ika kixi ri ika kuuve´e ri ika soo ña nùù tyori ha´ra kò´o kò´o siko nantikori ka koo ri nua tyi ko kò´o sitiuria ka ni